:Mor 'on 'wluh 'nyinor-': 'on worlor: 'yi-dih, :yee' 'an mu 'an 'nynuu: :dle. :mor on :ta 'de :zuku'-' mu, :yee' 'on mu 'an za 'an-a' nyor+-' 'nyinor:. :mor 'on :za 'an nyor+ 'nyinor-', :yee' 'on mu 'de 'mae: 'i, :mor 'on mu 'de 'mae: 'i, :yee' 'on dhen :an-a'a: dii-deh+ 'weh, :yee' 'on pi-', 'on :za 'de 'an 'nynuu:-a dii-deh+, 'on :za 'o on :baa' dii-deh+, 'on :za 'o 'an ne, :yee' 'on 'da 'on 'bei' 'weh, :yee' 'an-a' yibeor: :dao' :yee' or 'da or 'bei' 'weh :ke, :yee' :mor or 'da or 'bei', :yee' :mor 'an-a'a: 'nynuu: 'wluh 'de :zuku'-' :mor on 'yle :yee' on 'da on 'bei' 'weh :yee' on di deh. :yee' :mor :a ta-eh no :yee' 'mor mlor eh 'pehn-dih 'an :porluh-dih, :yee' eh no-eh :yee' 'mona :due' or-: no 'on.